Ман зиёд меҳнат кардам ва ягон рӯзи осон набуд. Ҳамеша кӯшиш мекардам, ки беҳтарин натиҷаро диҳам. Ман ҳамкоронро эҳтиром мекардам ва масъулиятшинос будам. Ба худ бовар доштам, ҳатто вақте ки дигарон шубҳа мекарданд. Ва албатта, як каме бахт ҳам буд. Ман бо талоши зиёд ба чунин натиҷаҳо расидам.